الرياضة <hesitation> يعني الي قوة بدنية ينرادلها اعتقد هي الرفع الاثقال يعني اكثر شي انه يتحملون اوزان والرياضة الي اقل شي بدنية اعتقد ما ادري يعني ممتاكدة اعتقد التنس ما ادري يعني ممتاكدة